پینسل ہمنا بہت زیادہ، بہت زیادہ ہمیں مددگار ہے، وہ کائیں کوں بولے تو۔ تو ہمنا لکھنے میں ہیلپ کرتی، پہلے تو، اور ایک پین کو الگ بنانا بولے تو، کائیں کوں بولے تو پہلے تو اس کا کلر۔ بہت بہت الگ الگ کلر میں وہ مارکٹ میں ہمنا ملتے اور۔ ایک تو ٹِپ اس کے اور <hesitation> اور اچھی بات بولے تو پین سے ہمیں کبھی۔ کبھی لکھتے تو اس کو کوئی ربر نہیں، ایریز مطلب وہ کٹ کرنے۔ کو جبکہ ہمنا بہت ایزیلی پانچ روپے میں بھی <hesitation> یہ پینسل کا جو۔ پارٹنر ہے، جیسے ہمیں ایریزر بولتے، ربر بولتے، وہ ہے مارکٹ میں تو۔ پینسل کا یہ بھی بہت اچھی اچھی بات ہے، اور پینسل بولے تو دیکھے تو۔ پہلے پہلے تو اس میں <hesitation> باہر کی وہ تو لکڑی۔ کا بننے سے رہتا، کبھی کبھی تو پلاسٹک کا رہتا اور اندر ایکی لائن۔ اتنا انہوں یہ کیا ہوا، ہماری پینسل کالی کلر کی جو بھی بنتی۔ اس میں اندر کی وہ ایکی <hesitation> لکڑی کی جیسے رہتی، اتنا اچھا اور اس طرح سے ایک پینسل ہمارا ریڈی ہوتا۔